أول ما أرجع عاد بكو- عاد أكيد بيكون في صدمة شوية، لكن بحاول أتعلم من ناس حولي يشوف كيف كانت حياتهم وإيش الأدوات اللي يستخدموها، عاد إذا قدرت بحاول أساعدهم ببعض الأفكار الحديثة اللي أعرفها من زماني، مثلا كيفية تحسين الزراعة أو بناء أشياء بسيطة تسهل حياتهم لكن بكون حذر وما أحاول أغير تاري- التاريخ بشكل كبير.